لو كان بامكاني أكون طائر كنت بختار أكون نسر لانه النسر طائر قوي وعظيم ويمتلك القدرة على التحليق لمسافات طويلة وعلى ارتفاعات عالية عيشة النسر حرة ومليئة بالمغامرات بجدر اشوف مناظر رائعة من فوج سواء كانت جبال او صحاري او محيطات النسر هو رمز للقوة والتركيز هذا <hesitation> شيء يحفزني